Binatange kali menurut au kang paneka aue hihi eye pipe. pipe ma kang ihiu sio kaluee iyeee intua me ihontua kalu pipe aneka we iko sidipi utu irudepi laku inahoua sasiu laku isasiuee hihi. kecoa. kesoa ma au siu inaye niko inaye teime kalu ahu seye kamar mandi kang kalu ihee kang laku ihou siu kecoa ma lakueee hih